أول حاجا لازم تتأكد اللي عندهم ضو كافي يكفيهم, سوا كان طبيعي ولا صناعي, متكثرش في السقي, على خاطر الأماكن المغطيا مفيهاش تهويا مليحا, حاول تهوي المكان من كل وقت وديما تنقي الأوراق وتقص الحشيشة الضارة, إضافة للسماد من وقتت لآخر باش تعاونهم على النمو, هذيك عليش لازم انك تتبع الخطوات هذي, باش تنبتلك نبتا في مكان مغطي.